Yasmiqni pishirish uchun avval uni yuvib olishingiz kerak. Ortiqcha ahlatlardan tozalang. <hesitation> Bir stakan yasmiq uchun ikki stakan suv soling qozonga yasmiq va suvni solib qaynatishga qo'ying. <hesitation> Qaynagannan so'ng olovni pasaytiring va tahminan yigirma, yigirma besh daqiqa davomida pishiring. <hesitation> Tuz va ziravorlarni tabga ko'ra qo'shing. Yasmiq yumshoq bo'lgach, u tayyor bo'ladi.